сәтіңді көңілді өткіз таңғы шоу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
иә бізде бүгін таңғы шоуда қонақта мың тоғыз жүз жетпіс бесінші жылы
бір мың тоғыз жүз иә иә
м таныстыруды қажет етпейтін деп айтсақ ренжіп қалмайсыз ғой сәкен аға
жоқ таныстыру керек шығар танымайтындар бар
тіпті орысша сөйлейтін достарымнан сұрасам да сәкен аға сізді танып жатады а шынымен де
рахмет рахмет
мхм сонымен достар өткенде қызық болды енді анау ассалаумағалейкум достар ыыы жұлдыз фм нің барша тыңдармандары ств нің көрермендері
таң қайырлы болсын бай бейсенбі берекелі болсын әумин
тілектер қабыл болсын
ыыы енді анау әңгімеден әңгіме орыстар дегеннен шығар

сол жобаға отыз бірінші арна ұсынып сонда қазылық етуге шақырылдым
украинадан келген көп ыыы қызметкерлер жұмыс жасап жүр екен
ішінде бір қызға айтқан ғой
ой великий сакен майғазиев келеді деген ғой анаған сосын мен түсінбей сосын ана қыз айтады маған орысшалап
великий дегенге мен сізді үлкен кісі екен деп ойладым дейді
мәссаған алла сақтасын деймін де мен может великолепный сказал
жоқ соны қалжыңадап в дан келтіріп айтыватырмын да жоқ мүмкін емес өйтіп айту мхм қалжыңдаған шығар деп айтыватырмын ғой мхм мхм
жасұлан қали сияқты өте қарапайыммын мен құдайға шүкір тамаша
ендеше аға қал жағдайыңыз қалай жалпы
денсаулығыңыз иә бәрі жақсы ма шүкір аллаға шүкір
ақыры жаңа енді орыс туралы айтып қалдық қой орыс тілі туралы
екі мың он екіде ыыы сұхбат бере отырып ы сізге бір сауал қойған екен
шетелдік қандай әншімен ән айтқыңыз келеді дегенде сіз қалжыңдап ол үшін орысша айтуым керек болады деген екенсіз
бірақ кіммен ән орындағыңыз келетінін айтпапсыз
жоқ енді қазір ойлап ойлаймын енді
қазақ тілін дұрыс насихаттау мақсатында мемлекеттік тілдің маңызын білдіру мақсатында
кез келген шетелдікпен өзін қазақ тілде шырқауға болатын
неге десең ііі әркім өзінің ұлтының өзінің ііі елінің намысын қорғау мақсатында і өз тілінде айта берсе болады деп ойлаймын
шартты түрде басқа тілде айту керек емес деп ойлаймын
себепті кез келген әншімен енді шыны керек ыыы өзіміздің
маған осы дуэт туралы сұрақтар өте көп қойылады соның ішінде
ыыы мысалға енді шығып келеатқан әсіресе бір өнерге жолдама ала алмай
куәлік ала алмай жүрген бір жастар бар ғой әсіресе өнер академиясындағы
ы мысалға өнер колледждарындағы көптеген жастармен бір дуэт жасағым келеді
ішінде енді бір ерекше ән жасағым келеді де бір таңқалдырғым келеді
ыыы әрине бірақ біз ойлағандай бола бермейді сен жазған ән де болмаса сен орындап шыққан
кейде бір әнді бір жыл жасайсың дайындаласың аспаптар қосасың
ы жанды дауыстағы бас гитара гитаралар мысалы үрмелі аспаптар
барлығын қосқанда да кейде жұрттың көңілінен шықпай қалуы мүмкін тіпті өзіңе де ұнамай қалуы мүмкін
ііі сондай тылсым дүние ән деген өзі кейде бір асығыс жасаған дүниең ы көпшіліктің жүрегіне жетіп жатады
сол себепті ыыы ештеңені кесіп пішіп айта алмайсың болжай алмайсың ән танымалдыққа ие болады немесе жұрттың көрерменнің көзайымы болады деп айта алмайсың мхм
сол себепті кез келген ыыы әнді ал әсіресе мен қазақтың жастарымен шыға алмай жүрген қыз жігіттермен бір ән шырқасам екен деген ниетім бар
сәкен аға енді осыдан сегіз жыл бұрын да дәл осылай айтқан екенсіз
шыға алмай жүрген жастармен ән айтқым келеді деп
ыыы қазір енді үзіліс жасап алайық сіздің су жаңа әніңіздің бірін тыңдап алайық
сосын эфирді жалғастырамыз алыстамаңыздар достар дәл қазір инстаграмда жұлдыз нүкте фм парақшасында тікелей эфирдеміз
сәкен ағамызға қояр сауалдарыңыз болса мархабат жолдаңыздар оқудан біз шаршамаймыз
әзірге үзіліс үзілістен кейін қайтадан эфирге ораламыз
таңғы шоу
жұлдыз фм де таңғы шоу
үш сегіз жүз сексен сегіз жүз бір алматы қаласының коды сегіз жеті жүз жиырма жеті дәл осы номерді теріп ыыы қоңырау шалған тыңдарманымыз бар екен
желіге қосайық есімі мәулен иә мхм қайырлы таң аға саламатсыз ба
қазақ елі уағалейкумассалям
қайырлы таң жандәурен қайырлы таң сәкен қыздар ақбибі наргиз

алло иә иә
иә осы сәтті пайдалана отырып мен бүкіл келе жатқан мерекемен бүкіл нәзік жандарды құттықтайын деп едім біріншіден мхм
екіншіден сәкен бауырыма қоятын бір сауалым бар еді іхі
сәкен негізі мен сіздің өнеріңізге өзім тәнтімін
рахмет рахмет сыйлаймын
сахнадағы тұрған тұрысыңыз өз өзіңізді ұстауыңыз
сосын мына көп бағдарламада жаңа жюриде отырасыз ғой іхі
сол кезде берген бағаларыңыз анау ондай емес бұндай емес деп ы бөліп жарып айтпайсыз да бірден
ііі кемістік болса кемістігін айтып шынын айтасыз да
рахмет сіздің өнеріңізге ризамын өзім

рахмет рахмет әлде де көбейе берсін
жаңа бір сөзіңізде айтыватсыз ғой
жаңағы жарқырамай шыға алмай жүрген жұлдыздармен бір дуэт айтқым келеді бір көтергім келеді деп мхм
иә алла сәтін салсын әмин менің қоятын сұрағым
мысалға деймін де іхі музыкалық ешқандай профессионалдық ыыы несі жоқ деңгейі жоқ
музыкаға деген мхм құштарлығы күшті мысалға слухач дейді ғой бізде орыстарда иә иә иә иә любой табиғи талант соның бірі
соның бірі менмін іхі гитара енді бәрінде ойнай беремін іхі бәрекелді
музыкалық образованием жоқ сондай мысалға азаматтар азаматшалармен бір
і дуэтке қалай қарайсыз дейсіз ғой
шығару ойыңызда бар ма
үлкен рахмет енді
і сұрағыңыз түсінікті
енді ыыы жаңағы ііі жандәурен айтып жатыр ғой сегіз жыл бұрын да айттыңыз деп
шынында талант жоқ емес құдайға шүкір
енді ы өзімнің екі мың он сегізінші жылы жеке концертімде наргиз алтайбай деген ы қарындасыммен
сен едің деген әнді айтып шыққан болатынмын кәдімгі кастинг жариялап
қазір кеш ю да иә қазір кеш ю тобында ән шырқап жүр
ыыы енді андрей хван деген үлкен мықты режиссер жігіт бар сол жігіттің ы продюсерлігімен өткен концерт болатын
ыыы және енді нс деген студия бар ыыы жұмыс ыыы атқарып жүрген мықты азаматтар бар
ыыы руслан исқақов деген мықты азамат бар сол жігіттер барлығы бірігіп осы жұмысты жасаған кезден таңдау наргиз алтайбайға түсті
сол кезде ыыы енді әрине маған ұнаған әншілер өте көп болды оның барлығын бірдей әлеуметтік желі арқылы насихаттай беру мүмкін болмады
маған ұнаған әншілер өте көп болды
ііі енді жаңағы бауырымыз айтып жатыр ғой
әуесқой ы әншілермен әншілерге деген көзқарасыңыз қалай деп
барлығымыз сол әуесқойлықтан бастадық
кейде бір ы керемет бір әншінің бір топтағы әншінің айтқан әңгімесі бар
мен осы кәсіби і әнмен шұғылданамын деп өзімнің таза табиғи дауысымды жоғалтып алдым дегенді естігенмін
сол себепті бұл ыыы бала тәрбиелеу дауыс қою үлкен бұл мектеп үлкен талап біреудің тағдыры
сол сияқты ммм енді ашылып жатқан смарт мектебі де қазір жүрген өнер академиясы республикалық эстарда цирк колледжінде қаншама ұстаздар дәріс беріп жатыр
сол білікті мамандармен жұмыс жасаған жақсы біріншіден
ал енді жаңағы әуесқой кәсіпқой деген дүниеге келетін болсақ біз кез келген әнді әрлеп шығаруға тырысамыз
ол мысалға ол нотасы керек кантасы крек ойбай осындай да осындай партитурасы керек
осы міндетті түрде сауатты музыкалық сауатымен жазылу керек деген талап жоқ бізде мхм
әуесқой композиторлардың да әндерінде де шырқай береміз оның атына болмаса мансабына атағына қарамаймыз
сол себепті бізге ұнаған ән болса жүректен шыққан ән болса мысалы музарт тобы міндетті түрде ақылдасып отырып сол әндерді дүниеге келтіруге тырысамыз
сол сияқты ұнаған әншілердің қаншамасы мысалға небір таланттар ауылда да жатыр мхм
ыыы республика көлемі былай тұрсын облысқа жете алмай облыс былай тұрсын ауданға жете алмай жүрген қаншама әншілеріміз бар
ыыы мәселен осы сапарымда да ыыы орал қаласына сегізінші наурызда тоғызыншы наурызда ақтау қаласына бара жатырмын
сол кезде ммм енді сен едің деген әнді бұрын айтып жүрген болсам маржан арапбаевамен ыыы шәмші
енді осы жолы сағынып жүрмін деген әнді ыыы осы бір қарындастарыммен шырқағым келіп тұр
сондай ы кішігірім байқау і жарияладым алла нәсіп етсе сол телефондары бар
ыыы бір екі азаматтар хабарласып бір екі емес уже он шақты адам хабарласып әсіресе ұл балалар
ы не қызығушылық танытып жатыр екен сағынып жүрмін деген әнді бірге орындауға іхі
ы енді бұл жаңағы қайырмасы октава жоғары орындалатын болғандықтан мен қыз баламен орындағым келген болатын енді алдағы уақытта
темірбек деген мырза өзі гастрольдік сапарды ұйымдастырып жатқан жігіт өзі шешетін болады
сол себептен бауырымызға деген толыққанды жауап біз адам таңдамаймыз адам алаламаймыз
ең бастысы ыыы жақсы орындап тұрса неге шығармасқа мхм
сәкен аға енді сөзіңізді осы жерден бөлейін
ән тыңдап үзіліс жасап алайық сосын жалғастырамыз мхм
сәкен ағама бір тілегім бар еді деп хабарласқан тыңдарманымыз бар екен ыыы кәмшат ханым алматы қаласынан қайырлы таң
ай өкінішке орай желі үзіліп кетті
жаңа ғана негізі біз і сәкен ағаның сағынып жүрмін деген әнін тыңдадық қой
сол жайлы жаңа сіз өзіңіз айттыңыз ғой гастрольдік сапарда бір ән шырқаймын деп іхі
кімге хабарласу керек сол жайлы айта өтсеңіз
а иә соған ы ұсыныс білдіріп жатқан ы іні қарындастарымыз енді дайректке көп жазады әсіресе шарапатқа менің көмекшіме
бірақ енді осы концертті ұйымдастырып жатқан темірбек деген азаматқа хабарласып
ыыы концерт барысында менімен сол дуэтті орындауға мүмкіндіктері бар мхм
бірақ енді аллаға шүкір деп айтайын орал қаласындағы концертімізге билеттің өтіп кеткеніне үш күн болды
екінші концертті ашамыз деп еді мен оған ашқызбадым неге десеңіз енді
ыыы мынау көш айналса қазының дәмі кетеді дейді

ертерек таласып билет алып қойған адамдарға рахметімді айтамын мхм
ыыы сол себептен темірбек деген азаматқа хабарласса болады
жеті жүз бір мхм ыыы сегіз жүз қырық тоғыз жетпіс алты тоқсан алты
мен енді дайректке де дайркетке деппін ғой жаңағы сторизқа да
иә инстаграм желсінде де темірбек деген азаматтың ы парақшасын аккаунтын және ыыы телефонын белгілеп жүрміз
сол жігітке хабарласып сол дуэт туралы әсіресе тұсаукесер туралы
менің дайректіме көп келетін дүние қашан келесіз қашан тұсау кестіруге болады
осы бүкіл мәселелерді осы темірбек шешеді осы ән сапарымды орал мен ақтауда мхм
енді жаңағы таңдалған адам ол сізбен бірге бару керек пе сонда гастрольдік басқа қалаларға
орындағың келіп тұр ма
жоқ негізі келісу керек қой дегім келіп отыр да енді жаңағындай бару керек сол жаққа ы оның бәрі төленеді ме жоқ
сол қаланың аталмыш қаланың ы әншілері ғой сол жердегі өнерге таласы бар қыздар
ы шығып кетсін бе
сәкен аға сіз отыра бер деңізші бұл екеуі шығып кет десе де
і екі мың он екіде жаңа мектеп туралы айтып қалдық қой ыыы музарттың і мектебі неге жоқ неге ашпайсыздар дегенде
сіз айтыпсыз енді соншалықты тәрбиелей алатындай дәрежеге жеткен жоқпыз деген екенсіз
сіз өзіңіздің мектебіңізді аштыңыз ғой ы смарт мектебі иә іхі
ыыы музарттың мектебі қашан ашылуы мүмкін
ол енді осы мен ыыы мектеп ашардың алдында
ы мейрамбек те ыыы жаңағы домбыра мектебін ашамын деп ниеттенді мхм
ол мектеп ыыы енді әрі қарай мейрамбектің өзі жауап бере жатар алла нәсіп етсе
өзі дәулескер күйші ыыы қазақтың бағына туған мейрамбегі ғой енді бір сөзбен айтқанда
ыыы мейрамбек сияқты азаматтар қазақта мыңдап болу керек деп ойлаймын
сондай дәулескер күйшілер нұрғиса атамыздың ізін жалғастыратын мейрамбектің ізін жалғастыратын
алтынбек қоразбаев көкеміздің ізін жалғастыратын
ыыы мықты мықты домбырашылар дәстүрлі әнді дәріптейтін азаматтар көп болу керек
еркін шүкманов иә ерлан ырысқали сияқты мықты азаматтардың ізін жалғастырушылар көп болу керек
ерлан ырысқали керемет мектеп ашты астана қаласынан
сол сияқты мейрамбектің де мектебі ы ашам деп ол ниеттенгеніне үш жылдың көлемі болды
оған қадамдар да жасалды мхм ал енді кенжебек туралы көбіне сұрап жатады
сіз і мейрамбек әкімдікке барды сіз а академияға бардыңыз кенжебек ше деп
кенжебектің де жасап жатқан ы жұмысары өте көп аллаға шүкір
мүмкіндігі шектеулі жаңағы есту қабілеті нашар сөйлей алмай жүрген балаларға сондай мектеп ашып керемет бір жақсы қадамдар жасаватыр
ы оған да жеміс тілейміз айтпақшы кенжебекті бүкіл арна болып ыыы құттықтап қойған шығарсыздар
төрт баланың көп баланың ата анасы атанып жатыр жиырма бір мың теңге
қалжың ғой біз де сол күнге жетейік енді әумин әумин
анам хабарласады ғой жиырма бір мың теңгені алып жатсыңдар ма жандарым деп
білмеймін анам
айтпақы сіздер аласыздар ғой
білмедім соны шыны айтсам әйелім біледі
мен бейшара жүгіріп жүремін сол таңнан кешке дейін
ұлыңыз қалай ұлыңыз аллаға шүкір
ұлым үйленуге дайындалса екен деген ниет
былай дайын енді
бірақ жақсы келін кездессе деп армандап жүрміз барған жерде жақсы инабатты анасын көріп қалсақ
ыыы иманды әкесін көріп қалсақ шіркін осы отбасымен құда болатын кісілер екен деген сияқты армандап қоямыз іхі
ыыы сосын енді міндетті түрде суретін алып келемін қыздың суретін алып келемін білдірмей түсіп
бұрындары осыдан бір ыыы бес он жыл бұрын жаңағы ән сапарда көп жүрген кезде
кейбір отбасыларға айта салатынмын ойымда ештеңе жоқ
құда құдағи қыздарыңыз ұнады сіздер отбастарыңыз кереметсіздер і сіздердей кісілермен құда болсам арманым жоқ деп айтып мхм
қатты ұнаған кезде жаңағы
қуаныштан айта салатынмын сол суретімді алып келіп құда құдағи деп хабарласып жүрсем бір күні
ыыы анасы маған ескертті ы келіншегім әкесі қатты үміттендірмеңіз біріншіден
ертең ыыы қыз бен ұл жараспай бір бірінің тілін таба алмай жатса ертең не сіз не мен менсінбегендей болып қалмайық
араға жаңағы м ала мысық түсіп кетпесін деген сияқты
содан кейін енді бала өзі біледі деп жүрміз әзірге
үзіліс жасап алайықшы өтініш иә бір ән тыңдап алайық туған жер әні тұсаукесер
немене шолтитасыңдар да қоясыңдар енді сондай ғой
иә ән тыңдап алайық су жаңа ән тыңдап бағасын
таңғы шоу
жұлдыз фм де таңғы шоу
ал достар әрі қарай таңғы шоуды жалғастырайық
бізге хабарласқан тыңдарман бар екен есімі кім
жандәурен бағанадан бері сөйлесіп отыр
қайырлы таң қайырлы таң сәлеметсіздер
ассалаумағалейкум қайырлы таң
ыыы мынау жалпы барша өз осы эфирде отырған ұжымға әрине шығармашылық табыс тілеймін рахмет рахмет
ыыы сәкен аға өзіңізге келер болсақ енді қазір
расында қазақ өнерінің жанашыры мирасқоры осы қазақ эстардасында музарт десе атына селк етпейтін қазақ жоқ шығар
рахмет енді мен осы жерде бір ұсыныс деп айтқым келіп отыр
қалай түсіндіруді білмеймін енді
жалпы кеңес ііі өзі бір көркемдік кеңес құруға болады ма баяғыдай
өте керемет
өйткені ііі сіз енді ы музарт тобы былай айтқанда мейрамбек ағамыз қазір а алматы жаңағы әкімнің мәдени кеңесшісі мхм
ыыы жалпақ тілмен қазақи айтатын болсақ шамалы болса да әйтеуір
абайдың тілімен айтқанда тары түйме таққандарға сөзі өтетін азаматтардың бірі сіз болып тұрсыздар ғой рахмет рахмет
енді сол өзіңіз мәдениет ошағындасыз өткенде сол ы үлкен өнер ы ұжымына барғанда атыңызды кабинетіңіздің жанынан өтіп қуандым
ой бәрекелді сіздің есіміңіз кім
менің есімім асхат әбдіхалық
а бәрекелді асеке
мхм сондай бір
түсінікті өте орынды сұрақ ыыы мәселені қозғап отырсыз
мхм бұл мәселені өткенде ыыы ерғали әбдіраимов мырза бар мейрамбек беспаев бар
ыыы осы алаштың айтулы азаматтары өнер майталмандарымен бұл мәселені қозғадық
өзіміздің арнайы жаңағы қазіргі заманның тілімен айтқанда чат дейміз ғой осы
ватсаптағы ватсап желісі арқылы иә осы бір бірімізбен ақылдасып отырамыз
бұл шынында бір електен өткізбесе ыыы көлденең көк атты келіп ы білгенін істеп кететін заман болып тұр өкінішке орай
енді өзіңіз айтпақшы ыыы темірбек қарал жүргенов атындағы өнер академиясының қарашығы осы қасиетті қара шаңырақта жұмыс жасап жүргеннен кейін
қазір ахан жылқышыбайұлы ы әбдуалиев деген ы осы дәстүрлі әнді дәріптеп жүрген керемет ыыы музыкант әнші азамат бар
сол әріптесімізбен басышымызбен деп айтайын ммм сол мәселені қолға алдық
қазір асанәлі әшімов ағамыз осы үлкен ассосацияның яғни үлкен бірлестіктің шығармашылық бірлестіктің президенті мен вице президенті болып тағайындалдым сол өнер академиясының ішінде
және осы бұрындары біздің академияда ыыы байқауға баратын адамдарды ммм қазір ііі осы әлеуметтік желінің қарыштап дамып тұрған заманында
кез келген адам кез келген байқауға халықаралық байқауларға өзінің бағын сынауға еркін бара беретін мхм
қазір сол іріктеу арқылы ыыы міндетті түрде сол жаңағы
бұрын көркемдік кеңес деген болды ғой кеңес кезінде
сол көркемдік кеңесті қайтару мақсатында ы біз ы осы темірбек жүргенов атындағы өнер академиясынан осындай
кез келген олимпиадаға баратын адамды да білімін шыңдап ы тіпті мысалы қанша факультетіміз бар
сол факультеттердің ішінен мысалға ыыы кескіндеме мүсін және дизайн факультеті бар
егер бала конкурсқа баратын болса соның костюмдеріне шейін имиджіне шейін соның стиліне шейін барлығына дейін қадағалау мақсатында сондай қоғам құрылды академияда
енді қазақ қара шаңырақта да жалпы қазақ өнерінде де осы мәселені қолға аламыз рахмет рахмет сізге сенім артқаныңызға
жақсы ендеше үзіліс жасап алайық тағы да сосын жалғастырамыз сұхбатымызды
эфирде таңғы шоу
жарнама тоғызыншы наурыз республика сарайында алдараспанға он жыл мерекелік жаңа
телефоны үш сегіз жүз сексен сегіз
жүрегімнің ішіндегі
жүрегі
эфирде таңғы шоу
дәл қазір енді бізге қоңырау шалған тыңдарманымыз бар екен
ыыы кәмшат алматы қаласынан иә мхм қайырлы таң
сәлеметсіз бе
қайырлы таң баршаңызға
мхм қайырлы таң
мейрамдармен келе жатқан рахмет
мен сәкен ағаға бірінші тілегім бар одан кейін бір өтінішім бара мхм рұқсат болса айта берейін бе айта беріңіз айта беріңіз
сәкен аға сәлеметсіз бе саламатсыз
мен есімім кәмшат алматы қаласынан
іле аудандық орталық ауруханасында акушер гинеколог болып істеймін іхі
ыыы отбасымызбен сіздің өлеңдеріңізді сүйіп тыңдаймыз
ммм қазақ қыздарын өз қарындасындай әлпештейтін сіз сияқты азаматтарымыз көп болсын рахмет алтыным
бойыңыздағы адамгершілік қарапайымдылық отансүйгіштік қасиетіңізге басымды иемін ой рахмет
алтын басыңыз аман болсын ой рахмет кәмшат
енді бір өтінішім осы әншілер сияқты халықтың көпке топырақ шашатын
еңбегі онша бағалана бермей қала беретін сол мамандық дәрігерлер туралы
олардың сахна артындағы әншілердің сахна артындағы қиын өмірі сияқты дәрігерлердің де қарапайым халық біле бермейтін қиыншылықтарын мхм
мысалы ажалмен арпалысқан кездегі қиын сәттерді реанимацияда
әйелдерді аман есен баласын қолына алу үшін
ы жанымызды тігіп еңбек еткен сәттерімізді сол дәрігерлердің өмірін үйреніп бір бейнебаян шығару
ы дәрігерлердің өмірі туралы бір ән шығару ойыңызда бар ма
бар болса соны бір жүзеге асырсаңыз
он сегіз миллион халықтың хотя бы
бестен бір бөлімі үш жарым миллион оқырмандарыңыз например сіздің табынушыларыңыз дәрігерлердің еңбегін бағалай білер еді деген
өте керемет
тамаша рахмет
негізі ы осы маған сұрақ қойған жандардың барлығы менің бір мен туралы ақпарат білетін сияқты болып көрінеді де
неге десеңіз осы қалқаман сарин бұл дүниені растайды
мен осыдан екі жыл бұрын осы ақ халатты абзал жандарға арнап
бірақ қалқаман керемет қатырып тұрып сөзін жазып берді бірақ ән соған бір ыыы былайынша қазақша айтқанда оң жамбасынан келетін дейді ғой бір сазы мен сөзі үйлесетін
ыыы кейде қатты лирикаға да кетіп қалмау керек бұл жерде
ыыы орыстарда сондай керемет ән бар да люди в белых халатах деген
кәдімгі ол әнді тыңдағанда жылайсың
сол әнді естігеннен кейін ыыы ержан сәбиталидіңұлы деген керемет ыыы азамат досым бар
ы осы ыыы өте дәрігер мықты білікті маман
сол досыммен бірге осы әнді тыңдап отырып кәдімгідей көзіме жас келген болатын
шынында ыыы көп ескеріле бермейтін мамандардың бірі өкінішке орай осы дәрігерлер
ыыы кейде өкінішке орай бір қиын жағдайларға ұшырап бір
ыыы адам болғаннан кейін дәрігерлерден де қателік кетіп жататын кездер болады ғой
мхм сол кезде бүкіл дәрігерлерге топырақ шашылатыны да жаман да
сол орайда енді алла нәсіп етсе кәмшат ыыы күтсеңіз болады
енді оны музартпен орындаймыз ба жеке орындаймыз ба жоқ менің орындауымда келмесе басқа әншіге ұсынамын ба мхм
бірақ қалқаман сарин қатырып тұрып сөз жазып берді алла нәсіп етсе ол әнді жарыққа шығаруға дұрыс өте керемет есіме салдыңыз
енді жаңағы айтылатын мәселе сол
композиторлардың да құлағына алтын сырға сол жаңағы сөзіне ы әуен жазса иә
жазып алып бір айта салмайсың ба соны
сәкен ағамыздың орындауында сосын жаңалықтарға кезек береміз жаңалықтардан кейін эфирге қайта ораламыз мхм
таңғы шоу
жауап бермей қалдырдың ба